التوصية العامة هي ان يسعى البالغون الى تحقيق حوالي عشر تلاف خطوة يوميا والتي تعادل تقريبا تمانية كيلومترات. <hesitation> الهدف الشخصي، بعض الاشخاص قد يستهدفون خمس الاف خطوة او خمسةعشر الف خط حسب مستوى لياقاتهم واهدافهم الصحية، والنشاط البدني الاخر، ازا كنت تمارس انواعا اخرى من التمارين قد تحتاج الى خطوات اقل.